Pulën mënd e bush me shumë vjershe, mënd e ziesh- mënd e diganisësh me ca <hesitation> vajë di asipra, però ka rrish attentu sa të buhet i kuqë di asipra e tek ai mument drëngon se ë pë ftetë burë; mënd e bush te furri me patatet o mënd e bush stufat.